خط کش د سطحې، طول او ارتفاع یا جګوالي د اندازه کولو آله ده. زده کوونکي خط کش د ورقو د خط کولو لپاره کاروي. انجیران خط کش د نقشو د رسمولو لپاره کاروي. درزي یا خیاط او نجار خط کش په خپل ورځني کار کې کاروي. خط کش ډېرې کارونې لري او هر څوک یې له خپلې اړتیا سره سم کاروي.